Reto aby inga karazana biby i biby mandika le ieky volohany maloha vitsika, avakeo parasy, i <hesitation> lalitry, aveo moka, aveo hao amigny loha, avy akeo koksinela de zay.